Dra tsy adiñoko minday hinday lamba maromaro. Avy eo tsy adiño koa ny minday aparey fôtô angalako sary. Vola koa mañaraky zay satria zaho hite- hitety tañy maromaro no fa avy a Frantsa añy da sarin-tañy Frantsa.